Momuhameźon tiamooġoġaɭo balayaḃale, balaġalaa títaton, kala, káġo anifia ánoomu monamami nimonaxamamaŋ timi aainino ambuñamefia maañaġo amami nimo aaxamimaŋ. Kañalaa, balayaḃale, niġafiaeno aḃanileḃuyaḃale. . Amooġo momuzunimiġaɭo balayaḃale, káġie. Káñaġo, anifiaḃaiyale onafiaḃuni. Atoiñafiaġaɭo ome źimiyaḃale, eñaḃanehaŋu nee- néġo paske añaḃaifia níḃadineźe, añaḃaifianii badialeźe, tótoro muḃayuu mími. Meġaxamiġalaa ánooiro miameniyaḃale aileḃuźaa mími kafia éźikoźe, karehaŋu níġakõtine, muśe dínaromi émbuġoru niduni. Mósimo amooġo balayaḃale ífoniġaġo, anihaŋunifia baiyale onambufia bunimuṗe kaɭo ome emelaa eñaḃanehaŋu néġo, źimiɭalememe nañaḃanadiamo. Meamixamifia, ombozimuoḃaan aileḃuźa tíri káleṗ baiyale. Karehaŋuniġalaa, ífoġaġo.